Ko ja ja nati'ivindo la'a ku ve'endo jiaa ku ja ku naandi'i ndakuñuun nduuka nani ja ku jandaakuñuun nani ja naati'ivindo la'a ku ve'endo ku ke'endo ndiaá jiaa ku ja xede xeocupando ndaakuñuun jiaa.